ما أدري المقادير بالضبط بس إنه أستخدم دجيج، سكر، زيت، بيكنج باودر، فانيليا، كمان معاهم مثلا ممكن شوكولاتة و و وأخفجهم سوا، بعدين نحطهم كذا بصينية وأحطهم بالفرن، ممكن مثلاً يعني نحتاج نص ساعة تجريبا، وبس.